तोर महत्वपुर्ण महत्वपुर्ण सलाह मोर एकदम बणौ जरुरी । जसने मुइ हलही एचिका किहो असफल हखइ तुइ मोरके हलही देइ सलाह । उ सलाह फेरी मोर लागी एकदम काम लागल हलौ । उ तोर सलाह लेके मुइ यागा बण्हले बण्हले जाइ र मुइ यापन समस्याअक समाधान फेरी ओथिय समाधान करले करले जाइ हलसु । अ एखना फेरी मोर पुरै आवसके तोर जरुरत बणौ एखना । तोर उअ मह्त्वपुर्ण सरा सलाह क लागी तुइ मोरके दे एखना मुइ बणसु दोसर दोसर कदम चाले जाइ । उ ओकरा लागी फेरी सलाह दे कथी कर्ले डौल कथी कर्ले हैन डौल इ सब तुइ मोरके सलाह दे । एकचोटी हमरा बेठो न कथी बात बणै कहके डौलसे सलाह दिहे । र एकरके कस्का कर्ले डौल कस्का कर्ले हैने डौल कखना कर्ले डौल कखना हैने कर्ले डौल काकर साङे कर्ले डौल काकर साङे हैने कर्ले डौल इ मोरके सबह तुइ मोरके डौलसे तुइ मोरके डौलसे अ डौले मनसे बुझोहिहे र कहवा बणै महत्वपुण उ बतवा फेरी पुरै <noise> डहुलसे कहले कहले दिहे र । हसे तोर सलाह क जरुरी जरुरत बणौ एखन हैने पहिलहिसे । एखना झज बणौ चाहे तोर सलाहक जरुरत बणौ ।